Inson turmush qurishdan oldin jufti haqida, uning ilmiy va dunyoviy, diniy bilimlari haqida bilib olishi, uning yoshligi, bilimi, ota-onasi, kelib-chiqishi, qarindoshlari haqida ham chuqur ma'lumotga ega bo'lishi kerak.